Ko ɓe njama to aɗa waɗi to ɓe kadi. Haɗi woni kadi noone wulnde he ndiyam wulndo. Ko waawaa nde warii, ɗum wondi ko faayda, aɗa jaɓɓi.